Kɔɛ, a gbagba nu bɛ. A gbagba nu bɛ. Kɔɛ bɔ bɛ nu, ya tiie a ta na, i be jii kuŋba kɛ kuŋda ɔ. I ji leŋ wa kɛ nu. Bɛma ya ji kuŋba kɛe nu, ai be ya. Kaka nge a kɛmu a mɔŋ ma kpɛlɛ. Ya ji kuŋba kɛe nu, ai be ya. Kɛ a ma lɛkpɛ, lɛkpɛ, lɛkpɛ. Kɛ a bɔ bɛ nu, i ji kuŋba kɛ wa kɛ nu. Ya ji kuŋba kɛe nu, ai wi wa kɛ. Ai wi, ai wi, ai wi, pɛŋ ai to mɔŋ. Kɛ a mɔŋe, still ai kpɛya wakɛ. Komu kɔɛ, kɔɛ a ta kiiɛ a bɛ gbagba. Kɔ mɛsɛ bɛ. Kɔ mɛsɛ bɛ. Ya fɛe yɔ kiimu lɔɔ ɛŋ, ɛŋ, ɛŋ, kɔ kpɛnjɛ. Kɔ kpɛŋjɛ. Kɔ kpɛŋjɛ a ta kiɛ, i jiiɛ kɛna kuŋda lɔ, i ya sii taa lɔ. Ai wi. A wiye, kɛ ya kɔ kpɛŋjɛ mɛ nu ko. Ya koe, kɛ ya kɛ laa lɔ. A wi ye-i ja-i ja be ka a ma o. I ja be ka a ma. Bɛma i ja a kae a ma. Ai be na wa. A wiye kɛnu haaŋli, five minutes kɛ i bɛ ɛŋ, eŋ. A miiɛ zii kɛ i bɛ nu fɛna. A miiɛ zii kɛ i bɛ nu fɛna. Kɛ ya fɛe lɔ a mɔŋe, hiŋi jiiɛ kuŋko, ya fɛe lɔ a kie a mɔŋ na, hiŋi jiiɛ kuŋko, kɛ ya jiiɛ bɔ a ma. Ya jiiɛ bɔ a ma, kɛ ya sii. I ya sii taɔ. Ya siie taɔ, kɛ ya lɔwa kpao. Lɔwaa